. Miit, miiti aii o'ko poti ihkita nonghe ho o'ko ways ponna turong ho o'ko <noise> noiku toku araporo kung, toku araporo kung. Impa ho o'ko way wanpla ong miiti o'ko uwa fish yii oo uwa ongkoh miit uwa huuru huuru pokong, huuru o'ko no nohno ong huuru pokong yii mungonoru nommaiki amaraku aii ningi o'ko boiling nongong, boiling nonno, boiling nonno manni roki tuu sirewunno, tuu iinihewunnno o'ko tiki impa tii iihaa kori ponorungno tiki tuyu aii poiriworomo tuku rii'hetong tiki. Manni rito meng toiro tikite ritotoiro impa tikite aii o'ko nopiro sosopeni tikite o'ko hiyateiro aii ho tuu hiyateiro porukihetong impa tii hannuku yii impa tikite yii tokitokisiro eneke o'ko yewoning ru'kihe frying noihe ho eneke o'ko Mooki supukihe haruro aii supukihtong tii nohno, impa ong o'ko miiti noi koh sihiku tuungori yii siriku, ruuma' hetong impa ho toku araporokungo mokusing ho tiwoning boiling noiro sihihetong. Impa ho honna meng o'ko poti ponnangi ongi uurinopo ngawakong ong o'ko huuru oo ong napa toku araporohe aii parukummo unuku, paarukummo unuku, paarukummo unuku. Ho parukarei ong o'ko tiki heko iihaa iihaa nommonoki rii'ki ho o'ko paaro turong. Paaro ong haini o'ko toku haini o'ko uwaiya, uwaiya tii naukah impa tiki koto rii'ki naukah ho iihaa noiku ho tokotoko tikoto rii' pimo tuhetong tii koto ho hiya tokoh he miit tii koto siring paaro. Impa tiki aii roki tiwoning ho iihaa neyeimo tuku, iihaa neyeimo tuku piro aii rii'hetong. Hoi iihaa ho hiya miiti o'ko paaroko rii' sirihetong tiki koporongah tuituhetong tiwa'ko iihaa noying ru'kahrorohe hokoto aii hoi koto petu rakariro manni roki rakariro roki rakarah tiki tuyu hoi tiki paarokori ki tuyu hoi iihaa noiku tokohmotuku tokohmotuku, impa ho iihaa Miiti aii manni tokuko araporohetong manni roki toponing tuituhetong rii'hetong, hoko one wik ko nonghetong tiwoning o'konoworomo aii tiwoning tui toponing tui koporongah tui. Impa o'ko ho iihaa toku neyeiku aii no nohno impa tutungkuro tuyu impa nawa' ong blu flies ngung yii ong singa honna ngung, singa honna piro aii impa maa totoreu hetong. Ho miiti tiki ko parokoriko rii' he manni roki toponing tuituhe ho iihaa manni toku siheitong, ho iihaa manni roki neyeimo mohko mohko ho iihaa manni roki tuituhetong manni roki iiworomo nomotuki hoi kiko singa manni toku to'kuhetong. Impa noi ko miiti topo tuituhe ho miiti toku araporohe noiko aii o'ko frying noihetong, ho poti ponnangi ong frying urukukoh noiling ngoiro, boiling ngoiro honowo rorongusing urukoh poiring noiro impa tikite eneke frying noihetong. Tuu tokotoko hah uhihetong tokuko poiring ngoyi nawa', urukoh tuu peknari putakah noki poiring ngoiro impa hoi tuu tokotoko hah uuhiro yikite eneke tiko paro kori sirihetong impa tiwoning aii manni roki rii'hetong manni roki toponing tuituhetong.